Sj me nyjnko bi rohwehwj dj obesie sika a, afotu a medze bjma no nye dj, odzi kan no cwc dj ohu sika a cba ne nsa mu dabiara, ndaawctwe biara nna bosoom biara na ohu ndzjmba a ctwe ne sika a cba ne nsamu no mu nna sika nkae a cka ne nsamu. Na cno ekyir no, cwc dj cyj nhyehyjj ma sika dodow a cfata dj cdze sie a cmfa nsa nka. Cno nye afotu a medze bjma no.